स्वतंत्र इच्छा से मोर दिमाग में ऐसा विचार आथे। सब ले पहले एक अइसन विचार हवे। जो दर्शन अउ मनोविज्ञान में सदियों पहले चलत आवला विषय हवे। यह हमर निर्णय लेहे के क्षमता अपन पसंद चुने कर स्वतंत्रता। और अपन जीवन कर दूसर आकर देह कर शक्ति से जुड़ल हवे। दूसरा यह ऐसा विचार हवे। जो हमें अपन जिम्मेदारी के याद दिलाये बर बह आथे।